אין אמעריקע ווען מ'וויל קויפן א נייע קאר איז עס בערך זיבן און פערציג טויזנט דאללער, אזוי מיין איך און א גענוצטע קען זיין צווישן פופצן טויזנט און דרייסיג טויזנט דאללער.